<hesitation> kiɪnɪ wɪɪn sha dɪya ɪng mɔ fini a dʊr tɪmmɛ mɪn ketu keto mɪn yebo mɪ kə dambi mɪn kə bweda mɪn kə kəltɪngɛ mɪn yebu yɛbʊn sɪn ə lo kuyengi shɪdo winʊ nɛ dɪyə ba dubbe dɪ shɔ wɛ ma nwam niman sha mɪ fuktu na a tar bir a beni naan wunʊ nɪ fokto ma keke keto a dʊr tɪmmɛ ɪng mə bisshin ma lwabɔ shɪdʊ ma keke a dʊr timine kɛ shibi nwanne, kana nə dubutin nɪyɛ mang mang kʊra rə shibə da nwa tɪn ketɪn niba ə tɪmmɛ dɪ bɪ fan bɪ ya yaan dɪ shini nɛ kɪ kɔ, mɪ fʊkto na ɪng nah a mʊr shɪ in shidɔ mʊ fʊktʊ ɪng nə nə ba yɔye shɪ ɪng kə dɪ faam naan shʊ kɔ murɪn tar kom dɪyə a kaka kə, ka ɪng mʊ dɪ fibin mɪn wa dɛ kʊ shasshim nɛɛn shɪn nana mi fuktɔ a nabba kɛ ma kobu shinshin naan bwaan kiɪn bwrran yamba, yamba a yoni a durtimmɛ a nennibu kɔ nakɪr shɪ nɪ fani washine kʊn yɪn na waam nakɪr shɪn na wam tɪm, sho dɪ yoni shini sho nɪ shɛr ya nɪ fuk nɪn kʊmə na deb shiddan shɔ a nani shiyani fuk wɛ a lem wakinnin sha wo tɔ Ing shɪdo sho a nani shini mange na sharido nɪ nanni ynə kamɪ dɪ kʊra kɛ kʊ kɪ shɛ tɪn shɛ yɛ mɔn kurfi ɪng yamba a na shɪ kamɪ faam dɪ kʊ kɛ shini kə shɪdo mɪn fokto a diir mɪn nɛ washine shasshim fimb a dʊr tɪmmɛ yamba a mang shini ya yaam dɪ shini kana kɔrɔ shain keto kʊ na dɔldɔ yaam yɛ shɪ kərʊwə, kana shan keto kʊ na na dɔldɔ yaam yɛ shi mɛɛh kana shan keto kʊ nana doldu yaam yɛ shɪ ing teya sha ma kɛ noke, shasshim wurʊ fung a dʊr tɪmmɛ kana tinati fom yɛ shɪ a dʊr tɪmmɛ yamba fə ya kwanim kwanim keto a tibir nɪyɛ yɛ shɪ shɪdo na mang shɪm shɪ kɪ kʊ ma kobu nɪ ba yabdu dɪ, dɔ shɪ kɪ daan shɛ nɛ tim buttɔ yamba a mang shɪ daan nɪ mang nakɪr dɪ shonɪ shasshim fim a dʊr tɪmmɛ niyatu yaan dɪ sho mʊ ma deb kore ma bottishim shwali mʊ ma deb a miya ma, ma nwan ɪng nɪkkɪdik mɪ tab bwəl kore mɪ wʊbɛ mɪ bərɪ yoti shɪm shwali ɪng tab laferin ɪng yɔtɪshɪn ing mwərɪm furshɪn ma yɪmbʊ bwa-bwa ka <hesitation> ing dʊr dɪ wurete, ɪng fʊr dɪ bwatə, <hesitation> ingteku dɪ shottə shuwishɛ kana ingteko dɪ shottu na na ma koom koom shdɔ dɪ shəri a bwantʊkun shine ingtorim dɪ tiya ma yɪmb mɔ dɛ ɪng willim forshin dɪ lanferi ɪng dem shwali ɪng yoti shɪm mini ya, mʊ mə yɪmbɔɪng kə bwa bwa kashɪ mang nɪ kʊ, a dɪɪ dɔshɪ yamba ba na shɪ yamba nɪbɪ firim a twalni a mornɪ fʊrnɪyɛ. Shini mang shɪn nakirn tibir nɪyɛ ingwi keta shɪ keten ing been ɪng sho dama sha mang shɪdo da na yayaam dɪ shini a dʊr tɪmmɛ kɛ kashɪ ma mɪn kɔ kʊɔ ɪng shɔ sha twɪn-twɪn kʊn mʊ ma, shɪdo yamba a yo a dʊr tɪmmɛ shɪn ɪng məng nyəm dɪsɔ a kobɔ ing teshɔ mɔ mʊ kɔtɔ wakin yamba wɛ, mɔ mʊ kɔto wakin yamba wɛ kiye yɛ kɔrɔ fa mɪ twaltɔ, mɪyə yə, a bittin mɪn shwali a fɪ mɪ foktʊ kɛ, mɔ kʊmə mə komɪn wakin yamba, kana yamba wo yote yo shibi twalin kɔ yamba a yoni nɪn nɪbɪ fɪrɪm ə dʊrtɪmɛ babʊ nɪ ɪng yəmbə ə yɔɔ dɪ nungi yɪlɪn, dɪ shɪdo ba mang ,ba keta mʊr shɪ kɪ ɪng nɪbɪ firim mɪ fan dɪng dɪ dɪ,dɪn tɪm, ɪng dɪng shasshim a mʊr shɪ kɪ ba nabbʊ shɪ daan ing mɔ mag yaam dɪ shini ing wɪ shəurən shɪdo ɪng yəmbə a mange, fimb, shɪya shɛrtɪn nɪbɪ firim əmmə ɪng yamba a yobo dɪ nɛɛn, naan nɪbɪ firim, kʊmə bəbʊ nɪ dubɔ naan nɪ fɪrɪ kɪ shɪ wʊriɪng yamba a yo shɪ ing mang yaam dɪ shonɪ ɪng shɪ dɪ nen, shɪ dɪ bwaantɔ shɪdo yamba a kɛ wɪ, a naan bɪ shɪ ʊmm ʊmm, nama yədɔ, mʊ ma tab kakɛ ma fɪcchɔ Ing mə mwətɪn ɪng mɪ ə wʊʊ, kana kakɛ sho koko kɔ, ɪng mɔ mə kwɛdʊ dɪ chʊkwu ə, kə nə shɪ dɪbɪyɛ dɪbɪyɛ kʊ,ɪng mə kwɛn-kwɛn dɪ chʊkʊ ɪng mə nəm ɪng mə təm kwɛ-kwɛ, dɪ kwɛ-kwɛn ɪng sə mə daan yamba a nɛ shɪn ɪng bwɛren nibɪ firim, kʊn koka fini wʊ kə dɪ yamba a mangbu nonɪ kɔ ɪng mʊ ma kwɛ tɔ kiɪnɪ tɪ ,shɪdo mɪ fuktʊ ə kaka nɪ yike kɪ nɪ bwan bwɛrɛn nibin da yamba a tungɛ shini ya yaam yɛ shɪ kʊn nɪ fa, ɪng yɪm yɛ shɔ kɛ nɪ fɪrɪ ɪng turkʊb a chubbu kɔb, shɪdo ma mange kerɪ ɪng yamba ma karam, wɔɔ karam wɔɔ karam shɔ ə nənnə shɪ ə nwəm, kɔn mʊ ma məng, ə shum, ma wɔɔ bu karam, bɛn mang wɪn yɔrɔ dɛ, a shom ma mə wɔɔ bo karam bɛn mang tɪn wɪn kʊnʊ di shʊn ma wɔɔbo karam, ing mɔ sə ɪng wənɪ <hesitation> nɪ fɪrɪ ɪng wɪnɪ lɪ, kana shɪ, yamba wabe wab shashɪn da ing wɪ shɪdo dɪn, kɔɔ kə kal kalen ɪng lon kuyengi dɪ daan kɔ kʊ lo yebʊ dɪ daan kɔ, kɔ lɔɔ yebo dɪ daan kɔ, tɪmmɛn kaltɪngɛ dɪ daan kɔ, kɔ timmen gombe dɪ daan kɔ, shɪdo dɪɪn shɛ a yərɪ nɪ kəp, ə kəle sho na mang wɛ ɪng kwɛ-kwɛ yamba ə rɪgə ə nɛɛ wɪshɪ wʊnʊn wɛ yɛrɪm shɪdo shɪ dɪ yatɔ yam dɪ shɔ, kwɛ-kwɛ dəgə fɪnɪ, shɪ ə kɔɔm. A bəm-bəm,ə cham, a lafiya, kamɪ nam miya yamim kʊ kɪngnɛ kɪngnɛ shɛ a yaən ɪng mʊ kʊmə ɪng yamba ɪng yamba ə yɪmɪn ɪng yəndə ə yɔnɪ fɪrɪ, kədə ə nɛ shɪdʊ ɪng wʊnʊ ɪng sɔ kɔ, ʊmm ʊmm bə yɪmdɔ fɪɪ bə tʊʊ ɪng nəə kɛ, ɪng yəmbə ə yɔnɪ nɪn ɪng nɪbɪ fɪrɪm ɪng nɪməngshə, kɔnə a komɪn bwantɪkin shɪdɔ shɔ a kɛ wɪ, dɪɪ dɔ shɪ yana kerɪ sho nɪn nɪ lɪ, tɔh ə shɪ shɔ dɪ fokto a kaka a naba ke, ɪng mə nwətɔ nimanshə, ə yɪ wunɪ ma yiwe, ba nə shɪ nibe dʊbʊ ə dɪ, ɪng shɪ kə be dɔ shɪdo bə yə yaan dɪ shɪnɪ, dɪ biyo shɪ a kuwɛ dɪ bɪ ya yaam yɛ nɪn kʊ na tɪ ɪng nə kələm-kələm nɪ yɔshɪ, shɪ ba keken titir bɪ wertɪn, dɪ ba yɔɔ shɪ a dʊr chukdɛ bə yɔɔ shɪ ba ya yaam yɛ yɪn wɪn kʊ bɪ wertin, shɪ shanɪ ɪng mɔ mangim-mangim yo kə yamba shirəm kʊ ba nwado kawa ing mɔ mɪ ketu yamba sha wɛ, mɔ fə ma yimɪn be nama mang dɔ ɪng wi nɪ a mari fa, ə nə shɪ kə dɛ bɪ war war yɛ yamba kɔ shɔ nasha mang dɔ, a wɪ kuwɛ wʊnʊ, ɪng ma kɔɔ yambə a yom sho wushe ɪng wɪɪn nɪn də ə sharɪ ə yangin, ə warim, a murɪn betere dɪn ba twashime kenbir ə kɔɔ kɛmbɪr a dubbe, firkin teeshe wɔɔ, fəng nəkɪr wine shɪ kɛmbɪr wuni a dubbe wɛ ing na shɛ dɪ daan na ka, ɪng kwan wɪ. Kan ɪng nə nɪbɔ ə sha nɛ ɪng nə, shɪn ɪng kə wʊshɛ dɪ dəən, bɪ keto kɛshɛ wine yike dotte shɪ kɛshɛ ə yike dottɛ, ing nə fəm bə ya yaan ɪng nɪbɔ ba yo shine wɛ dɪ shɔ ə kə shɪn nashe shɪn kwan, shɪn chin ba fam fam nɪ yamba a tunge shɪ bɪ ya yaam dɪɪn wɪɪn fang bə kɔɔ-kɔɔ ɪng ə niri mertɪshɪ a mattitishim shɪ, mɔ nə mə yɪm mɪ fʊkto kokin niri kʊ mɪn bete fʊʊ we tun dɛrɪ ma yɪmba? tɔ ɪng kə nɔnɪ kʊ shɔkə <noise> a tɪ ɪng dəgə dɪyə nasha shəkɛ dʊ ə win mar kɪnɪn ɪrɪn nakɪr wunʊ wo, sho kəm sha wəm mə kɔɔ ing nɪ yamba aꞌ yɔɔ dɪrshɪn ɪng mwɛ, a dʊr tɪmmɛ ba kɔɔm-kɔɔm shɪdɪn dɛ shɪ ə nɛn ə məng ɪng nə yɪlɪn nɛ, mə kɔɔm bə kɔɔm-kɔɔm kəwə nɪbɪn dɛ bɪ shɔ ə tɪmshɪnɪ kɔɔn shɪ ə bɪtɪshɪnɛ ə dɪɪ wʊrɪ kɔɔn kɛnɛ dɪyə ,kɛnɛ bɪ fəm dɪn dɪn nɪbɔ ə mʊrshɪn shɪ kɪ, nəng wʊnʊ ɪng nɪ bə nyəbə wʊnʊ ɪng nə yɔɔn ɪng shɪ,shɪ ə kwɪm chʊkdɛ wʊ shɪ ə yɪmɪnɛ dɪ nə wɔɔ shiꞋ wɪ ɪng mə kɔbʊ kɛshɛ nɪ dəan kɛnɛ ə ləmtɪn tɛɛr ƴɔrɔ bɪ fʊktɔ wɪ kʊnʊngdɪ, bəbʊ ɪng nɪ ɪng məkɔɔm ɪng nʊngyɪnsɪn ə bɛn ɪng nəng wɪ dɛrɛ bɪ fʊktʊ fʊkɛ, shɪ fokshir bɪ kɔtɪshɪn kan shɪ yangin fɪrɪ wɪɪn kʊn na kɔtɪmɪn kʊn ma dɛbʊ nɪɪ wɪɪn yaam wʊ na ya naa?. Ing been ma yangin wɪnɪ kɔrfi ba marɪ shɪ bɛ bə məttɪn keeshe kɛ tab mɪ mərɪ, mɪ bɪ tabu dɪ shidɔ ə shʊ a bwɛrɛ kɪ na tabu nɪ, dʊwɛ wʊ na yoom, na keri-keri nɪ keto a nungɪ, yamba a deb shɪdo woni a nəkkɪm kɪm nɪ kɔtɔ ɪng kang nə kotɪ kɪm, yamba a koti kɪm kang a deb a yo kɪm a dʊr chukde wuni kə ya yaam dɪ shini kɛ, be kɪ fəttɪn nɪ yani a nungɪ, na mang kɪm wʊshɔ? shɪdo bɪ tuk mɪne shɪn be nɛ nɪbɔ kɛ kʊ,tɪm kalɪm ə nɛɛ lɔɔ mɔ, yɔ mɪn kɔn yɛ nə biyang mɪn, shɪdo ba nenne shɪn bɛ, dɪya wʊ, yamba dɪ bwani nɪ dɪ shɪdo da na fukwe, kɔɔn mʊ kɔɔ, shade mɪ ,a kɔɔn-kɔɔn ɪng shidɔ mɔ mə fʊk wɛ fə kɔɔn mɪ kɔɔ ɪng nə dɛ mɪn ə kɔɔn-kɔɔn ə kɔ bʊ kɔ nɛ, shɪdʊ ɪng kɪm ɪng dɛrɛ kɪ, bənə shɪbɪ ɪng wɔɔ nɪnɪ kɪ ,kɪn əhh ɪng kəshɪ nɪnɪ, shərɪ nɪrɪ,nɪnɪ bə yəə fɪn ɪng nyəm wɪdə kə nwa nimansha kɛ ,wishe shidɔ dɪrr shinne chuun,ə yɔɔ ya shɪ kalle be shɪ nɛ naan biyang shɪn ,yɛ wutun shɪn a lɔɔ, tɛɛn bɪn shɪn ma bɪnɛng ɪng kə yə kʊmə fwiti shɪm mɪ bwrren shɪ. kʊn ma kɔɔn yɪn dʊrtɪmɛn ɪng shə nɪɪ inng yə? a bwere fə mangɪn ɪrɪn wʊnʊ, ə bwərɛ bə məng ɪrɪn wʊnʊ, ɪng shɔ a kʊn mang kiɪnɪ kuwe wɪ a mangɪm wʊshɛ kʊwɛ shəkənɪn shɛ yɛ yəmbə,ə məng kʊwɛ shək-shək tibir shɪn yɛ yamba, ba be kʊn nɛ bɪ kəltɪshɪn shɪ kuwe wʊ dɪ fʊktɔ kwan nɪbə ə tɪm yɛ ɪng shɪ wɪ dɪ ə kɔ shɪn kɔ. Kʊn kuwen shɛ ɪrɪng wʊnɪ, mʊ kʊwɛ nɛ mɪ daam ə kʊ da, mɪ ya bɪ chɪngyɪ shɪdɔ ə dɪrɪ kʊn kunɪ, kə bɪ chik ma mɪ nwa dɪ,dɪ nəttɔ nenshin kʊ nəmɪ tɔrɛ-tɔrɛ bʊtʊ shɪ bɪ nan mɪn been, hə ə kʊn mɔ mʊ mɪ dɛrɛ ɪng mɔo mɪ ngal yɛ dɛrɪ fə mɪn kotɪ mɪng kan ɪng yang fɪrɪ wʊrʊ kʊn ma bɛ dɪyə bɛ mɪ naan keto a yəkɔn kʊn mɪ nəmə shərɪ dʊ wɪɪng təshɔ dɪ be kɛ, kashɪnə yə yə yəən dɪ tɪkɪr, na bwan bwan yamba dɪ nɪndɪr dɪɪn kʊ, tɔ dʊk shɪdɔ kwɛr shɛ yamba ə nʊng kɪnɪ,nɪbɪ yɪlɪn shɛ yamba ə nʊng kɪnɪ ,wɪnə yə yəəm yɛ shɪ ə dʊrtɪmɛ kʊn na nwa nɪm man shə kɛ, a bwaren bə məng ɪrɪn kuwe wʊnɛ, ɪng kuwe fə kə dʊb kʊfdə kɔ, shɪ kə yendɛrɪ dɪ dɛsshɪnɛ kɔ, nɪbə tɪm yɛ sho bə be kɔb yako kʊ na sha nwadɔ deb dɔkkɔ kɔttɛ ə naan shə, shɪ kə mɪ lammɛ kɔ, bwən nɛ ə wɪ bwə wʊnʊ mə fəən fəm dɔkkɔ dɪn tab ɪng wub sha nwam nwan mə bəən mɪnɛ mɪ fʊk nənɪ shɪr shə bɛ bɛ, bɛ shə nwam nwam ngələ mə decchin dʊr tɪmmɛ dɪ daan ,shɪ kɪnɪ yə, kambɪr bɪ kaltɔ shɪn na tɪmmɛ kɛ, shɪn nɪ ɪng been dɪ sham shɪr ə bɛ ya yɪb, ɪng nɪmə ɪng kə kambir sham shɪr, məng wəl təng wəl təng təbbɪ kɔtɔ sham shɪrr shɪn nɪ ɪng wɪ nɪ dɪ fʊktɔ kəmbɪr ə bɛ bɛ yɪb kambɪr a yɛlɛm shwəlɪ, a tɪ naan sham bɪ yɔtɔ ə bɪnɪ kɪ, məwɔɔ kəmbɪr ə fɪ, mə chɪb ə fɪ, kə wə ɪng wɪ dɪ sho kɔ bɛ bɪ tɪnshɪ nɪ,shɪn ɪng nɪ bə chə cchəb nyən nəmɛ ə lɔɔ sɔ kɛ ə bɛ. Ing wɪn kərʊwə bə lɔng ɪng na nɪbɔ tɪm ba chab-chabbɛ kɛ, ɪng shʊ kəm ,yəmbə ə yɔ shɪnɛ shɪshɪ nɛ, nɪbɪ fɪrɪm sha nabbɔ shɪ shɪ chəb ə lɔ, a mʊrɪn yəən bɪ yətɪkɛ ɪng shɔ kuwɛ ɪng shʊ a lɛɛn kɛɛshɛ nɪ a lɛɛm shɔ ɪng kənə kʊmɔ, kɛ shɛ nɪ ə lɛɛm shɔ kənə, kɔ kə ɪng nə fɪrɪ ɪng ɪrɪn bɪnʊ kɔ, yɪn shɪn nənɪ ɪng nɪ nə fam fam yəmbən sə kʊwə? na fədɔ ə ɪrɪn nyəm nɪ ya tɔ a tɪmɛnɪyɛ wɪnɛ, kəshɪ kɛtɔ bɪ kwən kwənɛ dɪ nɪ bə yɪmɪn yɔkəng shɪ bɪ yɪ bɪ wɛ nɪ nɪ bɪ yɪ bɪ wɛ nɪ nɪ,ə shɪdɔ mə fʊkttə kəkə kɛ bɪ dəm kə shɪdo wɛ kɪn nɪ a lɪmbɔ, shɪdo mə yɪɪm mə kwən-kwənɛ bə yɪkɛ-yɪkɛ nɪ kɪ ɪng dʊr tɪmɛn shɛ ə yəng shəm nəən shʊ kə mɪ tɪ mɪ mɪ kwənɛn keton yəmbə a kəkən nɪbɪ fɪrɪn kʊ, shɪ wʊ shə nɪ ə yɪm kɛtɔn ɪng yəmbə kɛ, kʊn ɪng mɔ shə mə fə kwən kɛkɪn kɛtɪn yəmbə shə dɪ fɪyɛ, ɪng mɔ mʊ fʊkto nə nə dɪ fɪrkɛ ba firye shɪ a tar kɔb ə kəkə mɪ fʊktʊ ɪng yɛlɛn tɛshɔ mɪ fʊkto nə nə kə ə yəəm bə nɛyɪ nəb kɔ ɪng yɛlɛ kə, nɪ ba kɛ ba nwə-nwə KƐ Ə dʊr tɪmmɛ, ɪng yɛlɛ kə, kə mə mə nəbbʊ wɪn dɪndɪ kʊ ɪng nabbʊ yərɔde kʊ na kʊl dɪɪn kʊ ɪng nəb, mʊ fə ɪng nəbbə mʊwə mʊrɪ nɪbʊndɪ dɪ kɛtʊ ma kʊ kə ma fəm nɪbʊn fwət yamba ə bwɛrɛ mɛ kʊ bə yə nə tɪ ə kəkən yəmbə kɔ shɪ ə kɛshɪ shənɪ nɪ nɪ dɪ wʊccɪ bə, mə kɔɔ fɪnɪ bə fəm shəkkɪn kəkə ə shɪdʊ dɪ yə ə kəkə kɛ, ɪng yəmbə dɪ yɪm dɔshɪ dɪ yɪm rɪ. Wɪnɪ nɪ ken kəən keshɪ ,wɪnɪ nɪ kɛɛn ɪng wəən kɛshɪ nə yɪmba shɪdən da dɪ yə kɛ, mə də kumɪ ma yɪmbʊr shɪdən də ə shʊ ə dʊrmɪn, mə yɪmbɔ shɪdɪn də ə shʊ ə yəkɔn mɪn, ma yɪmba ɪng kə bə yər ɪng tɔshɔ ə yəər ə mʊr lɔɔ mʊ bʊ ɪng mə ɪng bɔ, ɪng fənkʊwɪ ɪng yəmba dɪ yɪm, ɪng shɔ, kʊmə dɪ chəkkɪm mɪn wɪɪn dɪn yɛ mɔ, kana shɔ ɪng wɪɪ dɪ yɛ mɔ kɔ shɪdo shʊ ba yarrɛ ba shʊtɪm mɪn a dʊr,bɪ nwətɔ kʊ shɪn nɪnɪ ɪng bɛɛn təbbɪ yɛkən-yɛkə kʊ shɪn chɔni, warɛ bə yɪ wərɪ ba kwəntɪn kɔ ə mɛyɪ, kʊn fɪ a shɛlɛ dɪya ɪng bɛɛn nɪ, yɛkangɛ shɪn chɔni, chɔnɪ, ɪng wɪwɪ bɪke tɪkɪr bɪ kwɛtɪn yəmbə, chʊnɪ ɪng wɪwɪ shɪdo ɪng wɪɪn nɪbɪ ɪng yəmbə ə nɛɛn shɪ ɪng shɪ bə wʊbbɛ kə mang tɪ kə ɪng mwɛ shɪ bə kɛn wən kɛtɔ bə tɪtə ə dʊrshɪn ɪng bə kuttɪ mɪn ə botto dɪ shɪdo shɛ a sharɪm ə bʊttʊmɪn ɪng yəmbə dɪ yɔ shɪ nəən shʊ, kəndɛ mɪn kwən ə mʊrɪn nɪbɪ yəmbə ə tʊngɛ shɪ bɪyə yəəm yɛ shɪ kə nɪ bwənshɪkʊ nə yɛ yəəm yɛ shɪ nə fəshɪnɛ fə kɛ, əɪ bə məng shɪm shɪdo wʊɔ nɔ, shɪ kɛ shɪn nɪ? shɪya nə shɪ kə nɔnɪ fən kɔ ker fən kʊwɪ yəmbə bə nen-nen kʊrə shɪdo bə nəbbə kashɪ yamba kashɪ kʊ ba shak mɪn shak shɪdo wʊrʊ a bʊttʊ mɪn a nabbə dɛ ;ɪng kəshɪ yəmbə sɪrə kɔ, bə shəkmɪn shək, shɪdɛɪng nwə ə bʊtʊmɪn nəbbʊ shɪ, tʊrɛ, ɪng wɪɪn kɛshɛ nɪ nəsshɪn ɪng shɔ,ə wɪɪ tɪɪ ɪng nəshɪ nɔɔ dɔ, ɪng shɛdɛ yɪndɪr bɛttɛlɪ, ɪng dɪr bɛttɛlɪ ɪng dəən mʊ kɔtʊ wɪɪn ɪng tɪ wɪɪn bɪ dɔr rɛ.